شوف ا خويا اون جينيرال كول بلون دو بولي باسكو فريمون ريش اون بروتيين و غادي فري بفيدك و ا لافوا تاني كول الكبدة تاع الدجاج, الكبدة تاع الدجاج تا هي ريش بلحديد سما غادي تخدم ماكلة كومليمونتار و كيما حنا نقولو بدل لي روسات باش ما تكرهش كل خطرة بدلهم لحراج و هاديك باش ما تكرهش و صايي